Inyi nighiriwe ihaiha yughonu maa bithtalia akifula mathingira ha- handu nighiriwe nikakua ni mathingira duu gha kawaida kenyi haleghire umeme tayare haleghire mringa aleghire shamba ya ngiinda haleghire nguku ule kwerufuke bana inyi na mndu wakwa niwe fukuriwe hamwi fupishene mnu few niikee na mama shule nikadunga shule, shule ni hacha na kenyi nikathoma haya shule nitikiwe nileghire rafiki wakwa fulethomie nawe fukatikwa fukathoma haya mpaka nikamalia ni kabla thirana malia ya thaba nileke idaratha ya kana nikavuka nikaghenda nikaa kwa kaka nikaikaa haya mathingira ghayaghaya thagha yi haghire mringa kula kindo haghire iikaa na kaka na koko, voshe vule vwa ikaa haya vwa ikaa haya nikathoma mpaka nikamaliya ya form four, nikafuma ho hivacha niho nikavuka mathingira gho nika- nikaghenda Darithalamu, lakini mathingiri gha kenyi ni mecha ghaghiregho shida. Nithoerie ng’u tayari kole ni mringa ukathia kenyi mwaghenda mfonyi kole haghire ng’umbe mwaghenda igheduka mara kole haghire ighenda ng’indenyi mwarema kaa mwaviwa ku ghendenyi mgheduda ngwi kana thaati muaira kindo ki mwachetha kana haghire mda mwa mwaikaa du kole haghire tivii kana mwaghenda kwa majirani mwachetha mwamia kenyi mucheleliwe mwaboijwa kole ki lakini mwathingira ghoka nikulie nigha kijijini haghire mathingira nibadilishe mnu gho thaidi ya thaati mathingira nibadilishe kadu bathi.